اني اتحدث بجميع لغات الأجنبية حتى ازيد من ثقافتي الي حيخليني احجي بلغات اي- غير لغتي و حيخليني انو اني اسوي علاقات اجتماعية اكثر بين المجتمعات الأجنبية و راح يسهل طريقي ايي- لل نحو نحو الأفضل في مجالي التثقيفي و ايضا في مجالي الدراسي.